Kosam sooya, kam doole mbiyaa ɗam kosam, gam e ɗanɗano maajam, e noone maajam, e no ɗam wayi, ɗum fuu ɗum goo, taa annda maa, goɗɗo taa annda to ɗum waddani ma ɗam nayi, ɗum waddani ma ɗam sooya, awataa kendindiraa ɗam, a sekkay ɗam fuu kosam ngoo tan wonta ɗum waddani ma ɗam sooya awataa kendindiraa ɗam, a sekkay ɗam fu kosam ngootam wonta ɗum, gam bono ɗam fu ɗam kosam.